Injé umu néjool béloob yara akoña. Akoña éyabol bun fukélum, léét akoña hara gawooj, éli yo to sipayoli gufofooy yo. Akoña uñoow amañéén éŋéés akoña boot yang; éciko, nuñérorool té umé nang iŋanlool bun niyaŋoom est ce que doon sijikohool gujuhé gujamoor gubajahoom ou bien gutiyoom; yo nak écimé aan éŋorul akoña boot ébang. Nang uñoow may mujaak gawooy, amañéén diit aŋorul ahu akoña. Akoña mujagool éjikohol sén gahoménoor fukélum gahoménoor yang.